Ɗerewol ñaaɗngol nafata ko fotndite huunde wayno leɗɗe. Aɗa waawi moomde e dow he mbele fotnditde haa fota. Saɗa- peentire kadi ina waawi kadi waɗireede kadi laaltire haa fof fota.